Casse-noix moa zany de mazava hoazy hoe ataontsika hoe misy tongolo zany tongolo lay presque koa moa zany fampiasan'olo ny tongolo lay famoteha tongolo zany mba tsy itetiteteha meso na ataontsika koa tongolo va- tongolo bory zay atao hoe gros oignon. De zay zany fomba fampiasa azy hoe mba hoe famoteha malaky zany mba tsy hahataraiky hoe ketsiky na hoe ohatsaohatsan'izay na mbô hanetiky meso e, de karaoty koa presque ampiasan'olo an'iregny de misy koa krô- kôrzety, zay loha fahitako anazy zay <noise> ary fa nahita an'izay aho.